Llakiy sunquyman chayan hina, wasipi tiyapushani ch'in, mana imata ruwayta atispa. Chaymanta mayninpiqa tusunipis ñawirinipis, hina qunqapuni. Chhaynan.

Nuqa qhichwa simita yachashani. Qan millaymi kanki. Pay ñawirin mayt'uta. Nuqanchis kanchis huq sunqulla. Nuqayku kayku qhichwa runa. Qankuna ancha tusuy siki runa kankichis. Paykuna mikhuyllata munanku wasiypi.

Nuqaqa kay Qusqupiqa astawan ñañaymi rikuwan hinataq Hampina Wasiman mayninpiqa rini.

Qusqupiqa thaqllan kani, mana nishu pipis turiyapayawanchu nitaq wahanaqashawanchu. Chaypi nuqapaq allillanmi Qusquqa, niyman.

Imaynatachá llaqtay paqarirqan, tampu nisqachuna ñawpaq watakunapi karqan. Munay pampayá qhawarisqanchisman hina kashan. Huq llank'anaypi karqani hinapis anchaykunamanta rimarqanku.

Tuta paqariy, tuta, p'unchay, ch'isi.

Ashwan hatun raymiqa turus pukllaymi llaqtaypiqa, wirhin mamanchistawan rayminku. Chayllatan riqsini.

Qhichwa simi rimaqkuna pisilla kanku, llaqtakunaman astakusqankurayku, mana kikin idintitatniyuq kasqankurayku. Kayqa llakikuypaqmi. Sistema educativu nisqanchispis llakikuypaqmi; mana kay sasachakuyta, qatipakuyta riqsinchu.

Mana yuyaymanakushanichu chayta, ashwanqa unu mana kapushanchu, chaymantachuna astawan parlashanku. Khuyaymi kashanku, wawankunamanta llakipakushanku.

Yachachiqkunaqa wakinqa mana allinchu kanku imaraykuchus llank'ananraykulla irqichakunawan tiyanku, ichaqa chhayna kaqtinqa qhiparichipushanku yachayninta paykunata. Ichaqa tukuy niray yachachiqkuna kan. Imaymanatan niyman; chayllata kunan.

Kurpuq rakinkuna kashan: maki, chaki, uma, wasan, hinaspapis ninri, uya, sinqa, ñawi, simi, wakinkunapiwan.

Astawan llaqtayta wiñaripuqta rikushani, chayta astawan qhawashani kay watakunapi. Hinaspapis ch'usaq niray ñankuna llaqta ukhupi kapushan, imaraykuchus sapanka qhatukuqkuna wasinkupi waq lawpi tiyapushanku, chayraykuchuna.

Kay ayllu riqsisqaypiqa quwi ashwan mikhukun. Tumpayta chayta wayk'unku lawapipis ch'aki mikhunapipis. Chaytan ñañay riqsichiwan aylluchanpi.

Kay killaqa mana maytapis karu llaqtamanqa risaqchu, kay qayllallakunapin kasaq. Arí.

Para chayamunanmantaqa phuyu kashan hina yachani.

Kampupi karqani hina sumaqta tiyarqani ichaqa chhirillawan tumpayta tupaq kani. Uywachaykuna uñachankama karqan ashkha, kawallupis, wallpapis, allqupis, uhapis, wakapis. Munaychallañayá qatipakuq kani chaykunata.

Imaynachá taytay! Manan yachaymanchu, ichaqa tayta mamankuchá mana allintachu uywarqan, utaq sapanku kawsaypi qhiparikapurqanku; imaynachá.

Kampupiqa sumaqmi unupis, mayupis, wayrapis, hanaq pachanchis chhaynallaqa sumaqta rikukun, ña hina tutapis p'unchaypis kashaqtin. Uywakunapis sapanku mana llakikuspallan purinku.

Apukunaqa sakratu kanku, runahina qhawawanchis. Ñawpaq pachakunapiqa runakunapaq taytamamanhina karqanku. Paykunaqa tipushunniyuqmi karqanku, riqsikullarqankutaqmi. Kunanqa, chayqa huq chikanta tiqrarqun.

Qhichwa yachaysapakunaqa kay pachapi kawsaymanta yachanku, yachaytapis allinta hap'inku. Ashkha runakunan paykunapi qhiparikunku, mink'akunku ima.

Astawan Wuliwiya suyuta riqsini chaymanta Piruw suyunchistawan. Waq mama suyukunataqa musqhuynillaypi chayani.

Arí thunikunman wasichakunaqa ashwan hatun khatatay kanman hina. Hatun llaqtakunapi ashwan chaykuna kan, wulkankunayá rikch'arimun, paykunaq kawsanpi.

Piruw ukhupiqa, Qusqu ukhupiqa kan huq mauk'a llaqta Machu Picchu nisqa sutiyuq. Chaypin nishu hatun qaqapi hatun llaqta kan, mayhinachus rumillamanta ruwasqa kashan, aqna; hanaqmanpis taripanman, chawpi patapiraqmi kakun. Chaypis inkakuna tiyarqan. Ima sumaq hatunllaña kakun.

Manan yachanichu, maypichá yachachinku. Uyarisqayman hinaqa llank'apakuq masiykunallan wahachikuyta yachanku. Chayllatan rikuni.

Arí, sumaq kawsaymi karqan, ña hina chay nispallan nuqapis qhawarikuni imatapis. Unqurqunin, chayllan! Ashwanqa usqhayta p'unchaykuna puriripushan.

Qusqu ukhukunapiqa, sapanka prowinsiapi waq nirayta tiyanku, manan kasqan niraychu. Chaymi kuriyusitat quwan, puriytapis tumpayta munani chay llaqtakunaman. Wakillanta riqsini.

Kay llaqtapiqa, Qusqupiqa, purispay rini qhatumanqa, may kutikunapitaq Wuspi. Llasawan nishuta hinaqtin astawanqa. Lumatayá siqani, chayrayku.

Llaqtaypi, huq kutipi huq takiq machakuspa, chawpi tutata Moya sutiyuq pantanuman rirqan. Chaypin huq sirina hap'irurqan hinaspa qhiparichipurqan. Kunankamapis chaypi huq aya p'ampasqa kakushallanpuni.

Yachay Wasiypiqa kastilla simillata yachachiqniykunaqa rimarqanku.

Llaqtaymanta ripusqaymantapacha mana nishuta yachanichu, intirnitllapi rikuni huq chikanta. Chaypin paya runakunata yanapanku, warmikunata, irqikunatapis. Hinaspa kulturapipis turismupipis llank'allankutaqmichuna. Chaykunata nuqata aysawan yuyaymanakunaypaq.

Hatun alwirki nisqa wasita uña uywachakunapaq saqisqa uywachakunapaq churayman llaqtaypi, hinaspa qayllanpi hatun yachana wasichay kanman, hinaspapis irqicha machucha chay ukhupi yachakunanpaq kanman. Sumaqllañan.

Wathiyata ruwasaq masiykunawan haqay lumapi. Chaypin mana llank'ayta atisaqchu, chhaynan ratulla kunan ruwanaykunata ruwashani.

Kinuwaqa ñawpa runakunapaq ancha chaniyuq mikhuymi karqan. Ashkha chaywanlla kawsarqanku. Paykunaqa tarpusqankuta, mikhuyninkuta ima waqaychaspa waqaychaqku. Hinallataqmi ñawpaqmantapacha truikiwan tiyarqanku.

Kay rimasqaytaqa huq wayna tapukuspa mashkhawarqan hina, chayrayku kutichikushani runasiminchispi tapukuykunata. Sumaqmi kashan.

Chawpi Yachay Wasiyta tukuspayqa waq llaqtaman ripurqani, imarayku taytamamaywan manaña tiyapuyta munarqanichu, chayrayku. Hahahah Chaymantaqa waqakuspallay kutimuni wasiyman. Kawsay hayt'arquwan hina.

Wakin masiykunawanqa tusuni nishuta, huñukuyku tusuna wasipi icha llaqtapipis ima. Chaytan, hinaqtinpis parlayku tumpayta kawsayniykumanta llank'ananchiskunamantawan.